Tibikaahurira obusaasi, ahabw'okuba tibyine busaasi ebi birabaasa kuhurira shana obusaasi obu birabaasa kuhurira byabitabwine enjura, kugira ngu bikure gye, ndagira nabyo kutungaho obusaasi shana rya- ryarugaho nk'amababi, bikaremwa kushemeregwa konka kandi ahandi ryobiire bitiine busaasi ahabw'okuba ryo biraba biryaho omushana n'obu gwokuteera, enjura n'obu yookuteera biragumiraho aho.